Äjtyät cuandot¨'t ka'e'ajpa ejupi'k o sitka'kupi'k, ät sospa't manzania y nkojtapya't canela y nkojtapya't limonh, wa'kutyä't musu nto'nh, jejtzye ka ijtu miel nkojtapyatät miel wa'kutyän nto'nhu, wa'kutyät jetij tzyo'yäyu.